Miwa owafutiri mukezu gye ehoyizu miwa dege mukpenyi ji ederi ela nguoze uguopwo ugula ugudo ugulo ugorenyi uguorowo, uguoreda, uguorodo, uwo, uwoleze, uwolepwo, uwolela uwoledo, uwoleɔ, uwoleerenyi uwolerewo, uwolereda, uwoleleredo uwokpepwo uwoige prolaguze, uwoekpepwolepwo, uwekpeprolaguoze, uwoekpepwolepwo, uwekpepwolele uwokpepwoledo, uwokpepwolelɔumokpeprolerenyi, uwokpeorobrewo, uwopkepwo lerenda, uwokpepwoleredo omokpela uwkpelelize, uwokpedalepwu, uwokpela lete uwokpelaledo, uwokpele lɔ uwokpela lerenyi uwokpela lerwoo, umopelalerade uwokpelaleredo uwokpedo, uwokpedolreze, uwokpedo upmo umkpedolela, umoekpedo ledo, umokpedolelɔ, umo ekpedolerenyi, uwokpedolarewo, uwoekpedolarade, uwokpedoleredo umokpelɔ uwokpelɔlezu, uwokpolɔpwo, uwokpelɔlela, uwokpelɔledo, umokpelolelɔ uwokplerenyi uwopelɔlerewo, uwolalerade, uwokpelɔ leredo, uwokperenyi Uwokperenyileze uwoperenyiwo uwokpere niyila uwokperenyi ledo uwolerenyolel uwopereyilerenyi uwokpereyilere uwokprerenyilerada uwuperenyi leredo awokperewo uwpermoleze uwokperewole, uwokperewoleta, uwokperewoledo, uhuperenwoleɔ uwokperwolenyi uwukurewolerewo, uwoperewolerda umlerewoledo, uwpererada, uwkpare leze uwokpaeredalepwo, uwpkredalela, uwoteperedaledo, umokporedelelɔ ekperada lenyi urokparadalerewo, umoperede lerede, urekpereda hedo uroeperdo, unokperedwleze, umkperedulepwo, umokpere dolele uwokeredolode uwkperedolelɔ uwokperedolerenyi uwokpedolere mo uwukperedolerada, uwokperedolerdo oderi oderileze odelepwo, oderilela odanilɔ odarilets odalerenyi odrilerew oderileda, odrileredo, oderiluwo odenluwileze odriluwolepwo, oderituwolela. oderiluledɔ. oderiluwulelɔ, oderiluworerenyi odariluworewo, oderilulerada, oderilywoleredo, odriluwoepepwo, odarihemokpepwo leze, odri lum ekpepeolepw, oderilumokpe pwolelɔ Oderilumkpepwoledo, oderluwoekpeplelɔ odariluwekpepwolerenyi, oderluwopqmolerewo odariluwoekpepmolerade, odluekpepworedo, oderiluwekpele, odariluwekpaleze oddariluwomepelepw, odaniluwoekpelatela odarilumoekpelaledo, odaluywo ekpellelɔ odaluwoekpelaletenyi, odarilmmoekpalaluwo, odanilu ekpelare odanilumekpela leredo oduluw erekpedo, oderiluwekpedoze odariluwoekedolepwo, odanilumepedolela, odariluwepedoledo, oderilumepelolelɔ, oderilumekpetɔlerenyi, odarilumregpe lɔleremo oderiluwokpe rada oderiluwoekperany odrilurekpetenyida oderihewekpetentakopoyo odriluwekperenyilada, odarilumekperenyiledo, odrilumoekperenyilel odanlumeekpeenyilerenyi, odanilumoekperenyiyileremo, odarilumo kperenyilereda, odarrilumokperenyileredo, oderilukperewo, odarilumkperemoze odritawkperewoleku kenyi odnilurokperelepro, odarilumo ekpernolala, odarilumoperelado odaniluwekperewolelɔ odriluwokpelerenyi odarilumokre lera odaiyuwokyerewole lumokpereda. uwkperada, uwkparade leze umkpralalepwo

Ederepwolumokpepwolerdo, ederepwolumo ekpode, edere pwowekpeleze, ederep luwekpelepwo, ederepwoluluwekpelaledo, edeproluwekpe lalelɔ, edrepwolumekpelalernyi, edareepwo luwoekpedalaleremy edrepwoluwuekpedaurada ederepwohimepeleleredo, ederepmolumevpedo, ederepwokukpdaguoze, rderepwoluwokpe goupwo ederepwolumokpedala, edrepw, ederepwo lauwo kulelaedo ederepwo lawopklaleɔ ede repwola uwklalernyi, ederapwluwo kpelerew edrepwolumi kpelalereda edrepwolumekplalerdo, ederepwo luwe ekpedo, edrepwo laukpedeze edrepwluwokpedolepwo, ederepwoluwakpedolelo, ederepwolukpelaledo, ederepwolauwokpellels, ederepwolumokdalerenyi edrepelumoekpelalere, edereplumo kpalalerade, ederepwo inmoekpelaleredo, edrepwolumekpela rerdo ederepwolauwkpela ederepwoluwo, ekpelslize, ederepwolukepelipm ederepwelauwepelɔlida, ederpwolauwo kelɔda, edere pwoluwo ekpelelɔ ederepwoluekpeblerenyi Edarepwolalaumokpel edrepwole u mokpl lerenyi, edrepwolauwotpe lɔlereu, ederepwolauwopelɔlerada, edrepmolamepelaleredɔ, edrepwolaumopeloleredo, ederepwolanwo ederepwolanmo kerenyi, ederepwlauwkperenyileze, edrepwolaumokpernyi lepwo, edrerpmɔ lauwkperenyilala, edrepmolauwkperenyiledo eduwolmoperenyi lerewo, ederepwoluwokyperenyilereda, edrepmolaumo kpere niyleredo edfrerpwolaukperewo, ederepwolaumokperemolezs ederepwoleumokpore molepwo, edrepwolaunkere wlela, ederewolukperewoledɔ, edrerpwlumo kpereewolɔ edarepwoluwokpremolennyi, ederepwolumokperewulerewo, edrepwolumoperemslerada, edrepwohemkporemlered, ede rewolumikerewoleredo, edrepnolum ekeperrade. ederepwolaum kporadaleze ederepwolauwokpereda lewo, edrepwoo laumokeradalela, edarepwolauwokperede ederepwolauwokpuradelels, ederepwolauwo kperedoredɔ, ederepwolumo kperewole erewo, edarepwolumekperewoleredo, ederepwolau wo ekperede, edare pwolauwo kperedelize, ederepwolumokperedalepwo, ederepwlumepara lele edarepwolumuekeredɔ ledo, ederepwlaumkperedala- Elɔ edrepwolumokparedelertenyi ederpmo lumo ekparedalaremo, edarepmleumokpereda leredo edrpwo laumekperedo, edarepmolaumo kperedodeze ederewole uwoekperedo lela, edarepwoluamokoredɔ ledo edrer pwokuwokeredolelɔ, edrepwo- leukperedolerenyi, edre pwolauwokpe- edulerewo, ederepwolukpere dolereda, edarepewohwo ekperedɔleredo, edrepwola ederela